मोला ए खबर सुन के बहुत निराशा होइस। मोके लगे नही रहिस की ओ हर ऐसा करहि, कितना बदनामी होइस। एमन एक बार भी नही सोचिन की सामने वाला के कितना नुकसान होही अउ दुख लागहि।